Isaana ka suckbu yi ka siintane: a fo ni mu tottu sagne, ruck siintane. Kuurangh, ni ghuna mu locka suckbu dhéck, ghune fooni mu-n-ni nruu nsaanone sunghna nu fé. Mu la doo yicki ruck mi waawe. Hii, a la ruck mo waawe, mo mu ruck ni mu kur